اعتقد اني امشي تقريبا بين ستة الف الى ثمانية الف خطوة يوميا احيانا اذا كان عندي مشاوير او اروح للجامعة ازيد عن هذا الرقم يعني اسبوعيا يمكن اكون امشي بين اثنين واربع الف الى ستة وخمسين الف خطوة والمشي بعد يحافظ على صحتي ويخلي نفسي نشيطة